وش اختار أحسن، إني ما أكون مظطر إني أنام أو ما أكون مظطر إني آكل؟ اختار الخيار الأول، إني أكون ما مظطر إني أنام لأن النوم إذا غلبني <hesitation> بيكون صعب إني أقاومه لكن الجوع يستوي أقاومه، إني ما آكل عادي هذي سهلة ترى لكن النوم صعب.